Kan nako wa gogono nanga pipi dema taon bisa wa tabung nanga pipi wa dogo wa nako ijadonoka wo dogo la ingoe pasala aje wa tarik boloto. <noise>